चिङ्निक मासु निझेके मोर एकदम डौल लगलहि, खाएके फेरी डौल लगसउ, एबे खियाओके फेरी डौल लगसउ । एबे चिङ्नियाक मासु निझेके सब्से सुरुमा त एबे चिङ्निक मासुए चाँही लगलही ।एबे चिङिनिया मासुवा चैं एबे डौलेसे धोधाके एक ठौरा धरे परलई । हसे यागियामा करहिया बैठाके ओकरमा तेल गहे परलई ।तेलवा एकदम धिकतई हसे ओकरमा फोरन गहेके फोरनमा एबे यापन कथी डौल लगतई मेथि, तोरी कथकथी गहसई ओसने गहेके हसे ओकर पिछे प्याजु गहेके । प्याजुके एबे इचिका ललछार हुनेगरी भुटेके हसे ओकर पिछे बल्ल मासुवा गहके । मासुवा गहके इचिका डौलेसे चलाके झापी नुनसुन पहिला मने इचिहिच गहे परलई । नुनवा गहबहु हसे पानी निकडतई, पनिया निकडे लगतई हसे निकडाके झोप्तावा निकडाके फेरी ओथिया <hesitation> फेरी हसे मरमसाला गहके ढाकी । हसे ओसने इचिहिची मरमसलवा बुझेतै फेरी निकडाके एबे पानी एबे पनिया गहके खौलाई । खौलके हसे टमाटर गही एबे टमाटर एबे कुन्हु कुन्हु याको कथिकथी तेज पाता फेरी गहसई । हसे ओसने गहके इचिका सुखाए लगतई पनिया सुखाए लगतई निकडाके हसे खाएके ।